Pus de kauk lanu'ut de pu mba'aik que es tsojon y buruan de ngusaung pus es pu kulue napu kulue pus ndajap lijiu cuando es jay batsau nda ya matu y que bien ban'eiñ ous juy ma basep peuk kul'us se jay bupay kua nariu napu y pu kani nichiuats per napu es ndua porque luta'au saria kichꞌijiñ mananjau jay sania nguba'ai manaey nanjau jay como nda ngupjey manakejel pu kikjiy o nda bareik napu kani nichuats ndua luta'au juy kichꞌijiñ pero de napu kani peuk pu l'eje de napu kani snajut pus napu es ndua maiñ lijiu ngusaung kua lariu y napu jay peuk pu l'eje maiñ maiñ es jay batsa'au ke su'ua matu y otro nda tsejep kani kamet rakjeiñ napu es maiñ peuk pu l'eje cuando ya rama kinjiut rama lijiu pe napu l'eje que maiñ es kanjey ke nipep majau y es kunji pu let bak'ajay que es pu bakja que lem bu batsau que sua al sania manatsajau y pore tikjiu rapu mba'aik que es de ngusaung y otro nda maiñ tsejep peuk pu l'eje napu kulue pus napu maiñ lijiu de ngusaung rama lijiu ndau ndau y maiñ kani nikiajay but cuando ya ngusaung ma'a napu maiñ lijiu ya rama ndateu ya rama batjut lijiu pu nana'u maiñ napu rama lu'uey jay but luteung kunjuey pu rapu l'eje que tsa'u es saria manat'ey natsajau sania. Pore rapu mba'aik rama liljit de ngusaung jay buruan tikjiu rapu niljiañ porque rapu cuando nipe ken mbatsa'au pu rajuik nipep liljit jay mburuan pero napu kani nichiuats napu es nejeiñ cuando es batsa'au jay su'a jay peuk pu l'eje jay juy ndua luta'au kichꞌijiñ pa masuejeiñ mananjau kukjuey de nda nguba'ay manaey manakejel banaun lu'uey bajap kukji'i pu talung pu mbejeik pu bareik rapu re kauk lanu'u lu'uey bajap kikji porque lichjon cuando ya jay lu'uey jay batse'el nichiuats tsejep pus es jay lumey kukjuey pu nguba'ay se lu'uey bajau.